Men ideal to'yimni oila a'zolarim va yaqinlarim orasida bo'lishini orzu qilaman. Bunda ular men bilan birgalikda to'y marosimida ishtirok qilib va eng muhimi yonimda bo'lajak turmush o'rtog'im bilan biz shu kunlarga yetganligimiz uchun, to'y berayotganligimizni o'ylayman va bu judayam yoqimli his.